A woki gimeu si ya ba toghli li gi ni brosh gimna nni yara toil ka lagh ni mino ba gaba bikyang ba mburum bira mini ya ma nigi gaba ba tebe a yetebe ba plh poro wo brush ba brush ba pakh poro qo brush ba brush mini na noa ya wogi a kwo mimo ya tughli ni yi ma. Ni maklen ba whodo wo yi nuji yara lagh mino, ba lagho mino yara lagho ni bati ka lagh lagh mino wo yi ba pillo ni dughu ka finko nong npgho napakha anfani woyi na lagh mino wo yi ta ba pagho poro woyi a logha mino woyi ba logho ni ari na lagh mino woyi yin ghanabi mino shembe yen tighna mino ki poro yiri mira yo ka yingla mi bamburum yuri mira yo ka pakh giba mu na manang munana yara pakh kunga ba amma bia pakh brosh kamba yira gabna mino ya nina yara pathna mong nlong mino ya nuna yara ntori kuno ya kum ya gaban ya bunno ya nuna yara pehna ya wabu wolwolo a me bamburum ba ba blogho ni bari manag na pkha brosh ba laghe mino to yara yo kuma ro ya momna na pakh brosh ba lagho minto to yara yo kuma ro ya momna nenge ni kuno ya momnanunge bal kum a mi bamburum yamomnamunge ke wplwolo ya momna nungeka yengha maburum dom gemu a yaba paghe ba logho ya ka ba bal gi bo nteni kuno ya kam ni Bamburum ya yu tutu wo yo ba bamburum yara doba giro ba bamburum yara yer ka li gi kuno ba bamburum yara yer ka li gilli wo yo ba bamburum yara yere ka dobo a bami a dabni ba yara kumna nuro kere tebe a bira wo ba laa amma bo ntoni kuro bira kuma mino manang yara gabna mino yara mmona nuge mi kuro giri ghana biu mino tene kuma yara kumna ka gabdom geba mu a yer ka kumi bo bira ba lagh mino ngosogh ya yenglina mini bo ngosogh yinghle a mino bikyang na gab ke wub mini ya a asibiti kikyang na mini ya wubo na kpa, bikyanf na minuha nani kani na gaba nbikin ya noni moro ra gab mini kuni ya nunguba yara wabu bo li gilli ka mom nunge ba ya wabu ba doba ami bamburum ba ya wabu ka ka balkum ka wolwolo a mu bamburum ba tebe kuni ya kam wo nteni mmi ya kuma ee yakamba konyaso manang ba yaba lagh mino a yete laghi tebe ba mmogho ba a yaba laghi tebe na muro a yaba caghi tebe ki mino kum tene a yaba laghi tebe yo ka mom nunge nteni kuo a yaba laghi tebe yana wabi na bal kun a bin ba mburum muro yani telle Ya wawu ba bal kun na ger kuno ba gi wolo yeu yara wolla wollo lebea lagho mino nteni bira ba kuma mono yakum wo shebe ya momna nunge kuma ba ya lagh mino yo kumuro do gimu a loo yara dobna wo shembe a wuro tebe man, tebe mino yani laghe kuma ngosogh ya yingla mino ba mino ya kpa ba mino kuma ya dobna wo shambe manang wane ko bo ni man ayaba pakha ka lagh mino no bari ba logho ni kubra ba boo dilli kafin ka neng nogho ka lagh mino ba logho ne bari ka lagh mino ba loo bikyang yi ba mu a mm nunfe kamba yara lagh na mino tebe dom boko na niyi yara magh no muri shembe ni yi yara bagh bo meri ka kum dom yi bamu a yeri yara mom na nunghe ka doba mi ba mburum yadda mi nna ni yara mom na nunge ka gab dom gimbi a yeri ka pagha ya dobna mi be ba laa ya kumna ba mburum ya dobna ba mburum ya dobna giro, ya wabu na ka yigle ka pakh dom gime yeri ba pakhe nteri kuni bira ba amma ba ytee be ba lagh mino ba a bira wo ba laa a bira wo ba dobo a bira wo ba palh tadi tebe mino ya ni rune balo kun ba nmogho yara gerra luli kun ba nmogho yara gerra luli tebe nteni kun yakam ba yingho a mi ba mburum ko tebo nungunang tebe ntebi kuno Tebo yara nungu ba ko bamburum yer ko li gilli wo yo bikyang yara yerka li gilli wo yoba bete nteni kuni yakam bikye yara yere ka doba bamu yara dobni ba tebe bteni kuro yakam, bikyam yara yere ka dobana yara dobni ba tebe nteni kuno yakum bikyang yar yere ka dobaa abamu nana bambrum yakun yo kumuro ma yamom nunge dobami ba mburum ba tele man tebe a yete ba laghkuno ba kuno yawo nteni kuno yaka ba mino yake ba rume kuma yo kumuro yara kum lafiya bi miro ba so mananf wane ki dom gemu a yaba pakhe ka lagh mino ni bari ka laghi ni kubra ka mong ka ning tulo dom gimna ya ba pakge ka pakha anfani woyi tebe ya manang ka kum lafiya bi mino ka kum lafiya bi muro ka kum lafiya bi shembe wuro ka kim do ba mi bamburum ka kum balkun a mi bamburum ka kum balkun a mi bamburum ka kum dobo wo ba laa kakum dobo wo basereng ka kum dobo wo bamun bamun yara yara ting nkyol wo yo ko sang y o ba tebe nteni kuno bira ba amma bo netine kuno yakun bamun ma yara sangna yo basing ma ya sang na yo bamma ma ya sang na yo yo wobi hom bansaru ba ya wabu dob wo ba laa ba tebe nteni kuno uakam amma ba lagho mino manang to bansari ma yara yerna yo babira ma yara ye ra yerna yo babira ma yra yerra yo yara dobwa a mi bambruurm ya balla kin ami ba mburum ya wolla wollo mi ba mburum Tebe nteni kuno bira ba manang wane ka non na ka lagh mini ni bari ka lagh miwo ni digh ka lagh mino ni bari ka lahghmino dli gidhi dom ba ua ka pakh gobani na to yara kumna ngorogh ya yingla mino ba mini ya ʒhigri ba miro ya wub ba yaba wub mini bikyank a hasibiti tebe a yeto lagh mini ya ba yaba ni bikyang na miniya loubo kpa tebe shmbe bira ba a minu ri ngsongle minuri yo ma shaglo bo gi a tigho yi kyome a gero kuni nfsoh ya yangle na to ya ke noe nakuni tigho ye kyome a gero kuni kune ba gero kunno ki kyome ya gabna nteni kuno ya ya pakhna Baa ye bira ba lagh kuno ba harke ban tere mari to ngodogh ya yingle na na li ʒhine mino na mino kpa bo miro kpe kuma ya gabna kuro ma ba bal kuno yara yara miki manag ba dom gimu yaba pakhe mom ninge ba tebe miro sobe kuma dom gi ba mu bamburum ya tini yara ti bike gibani ba dim gimu tenna ya wabu ba kuba nyeme ya wabu ba te ba ko goba mu nena tenna ye bae ko giba mu nena tenna ye wabu ba le ba mamng ane ka lagh mino manang wane ka pakh anfani wo brush ka lagh mino teb yara monna munge bo yamba yere siya kumna lafiya ba yka ba lagh mino sosai.